اكتر شيء ظريف حدتلي في حياتي هو وحد المرة كان يحكي معايا واحد وكان يحكيلي على كان يقولي شوف راهم يطلو من الطاقة تاعكم في داركم وراهم يحوسو عليك وانا مفهمتوش وانا عباتلي راه يحكيلي على دارهم وقتلو علاش داركم راهم يحوسو عليا وهو يحكيلي على دارنا يعني كان سوء تفاهم و <hesitation> عادتا سوء التفاهم هو مضحك